Gunane sabong pamake mundeno pamake mam-mamepe pamake manguras tingkan ore manguras paka, sabong guna ne pamake mundengo ore tera mamake sabong <hesitation> tera rumompu <hesitation> noda-noda suawok ore manguras pingkan tera mamake sabong ap panganona apa dampak mawilis ore mamepe tera mamake sabong <hesitation> tomakamu tera rumompu ore <hesitation> manguras apa-apa tera mamake sabong memang tera miras wi gampang <hesitation> suanen dusam sam <hesitation>